Ku eläjäq mõistvaq kõnõldaq, sis maq kõnõlnuq näidega egäsugutsit juttõ. Pinnega tahtnuq kõnõldaq ja kassõga näütüses ja, ja papagoigaq ja. Ja tahtnuq näidega juttu ajjaq. Tuu olnuq asi, midä olnuq tõtõstõ põnnõv tetäq.